Inā makemake wau e hele wāwae mamau ana, ua lawe aku wau i ka wai, ke kini o ke kino o ke makika, nā mea ʻai, kekahi kelepona, ka palapala ʻaina, a me ke panana paʻalima.